Sirilanka a tunɛ ba maba <hesitation> indura bwa beza babe inna mu ɲu boni mi bawe we mu bera cururu mu ɲu ɲusin donk o ho yoroso ɲu mibin ma tete